Mila torohevitra aminao ra zao an, mombana raha anona be raiky ty eritreretiko, ikarakaraiko, tià hanagna tragno manko zaho ka ino alay hevitra mety? Hividy tragno efa vita sa hividy tany de akeo vô manangagna ananzy avekeo?